sɛrojua pɛ cunu mi ho dimiyan sɛrojua pɛ cunu mi ba sɛro jua tu'a sɛrobia tu'a a tɛlima ke ba bu'uni sin to ba yi bu'uwa bia tuwa yan mibin a yan we di babe na a yan we di babe na tu'a yan mibin ba yi ju a bo ba yi ju bo sɛrobia tu'a to bia tu'a han mibin a we cɛ tu'a mɛ ba mi be tu'a ji don to biɛ bianɛ ba bo a a anɛ wa we ve baro sharon sharoɲi u sharoɲar to ba biaso we bwe a cɛmu beso veni a bun me famu'a ma ba be